Jit, ebhae, esa, eni, eron, esaghasa, enighisa, enighasa, enighani, enoneni, bofo. Na jit, nsebha, na esa, na eni, eku, eku-na-jit, eku na ebhae, eku-na-esa, eku-na-eni, esam-esam-njim-jit. Esam njim-ebhae, esam- njim- esa, esam-njim-eni, esam-njim-erom, esam-njim-esagha, esam-njim-enighisa. Esam-njim-enighani, esam-njim-eron eni, esam-njim-bofo. Esam-bofo na jit, esam-njim-bofo na ebhae, esam-njim bofo-na-esa, esam-njim-bofo na eni, esam-njim-eku, esam-njm eku na jit, esam-njim-eku na ebhae, esam-njim-eku na esa, esam-njim-eku na eni, nsam-ebhae, nsam ebhea na jit, nsam-ebhea na ebhea, nsam ebhea na esa, nsamebhea na eni, nsam-ebhae-na eron, nsam-ebhae-esaghasa, nsam-ebhbae na enighisa, nsam-ebhae na enighani, nsam ebhae na enighani, nsam-ebhae na eroneni, nsam-ebhae na bofo Nsam ebhea, nsam eni, nsam-eron, nsam-esaghase, Nsam-enighisa, nsam-enighani, nsam-eroneni, nsam-bofo.